<noise> A karazany lasopy: sopy chinoise, sopy akôho, lasopy tôngotr'omby, sopy van-tan mine, a sopy legioma, sopy atody, sopy akôho.